أكتر شيء غريب حصل لي في حياتي، كنا في مره رايحين شاطئ جديد عشان نستمتع بالشمس والبحر والجو كان جميل واحنا بنلعب في الميه فجأه لقيت حاجه غريبه بتطفو علي السطح بتاع الميه قربت شوية لقيت إنه كان فيه سمكة غريبة مش زي أي سمكة شفتها قبل كده أصحابي بدأوا ييجوا عشان يشوفوا، وكنا مش مصدقين إن في سمكة بالشكل الغريب ده موجودة في البحر كنا عمالين نصور ونضحك، الموقف ده خلاني أفكر إن الحياة مليانة مفاجآت وغرائب